Nkyɛ mɛpɛ dɛ wobobu m' <noise> sɛ obi bu wo a ɔnnyɛ adze nntsia wo, obi bu wo a ɔbɔ dɔ wo. Obi botum adɔ wo naaso eyɛ no adze kakra a ma ɔdze bɛyɛ wo no ɔdɔ no botum efi hɔ. Naaso obu dze w'adze da beebi mpo na ɔnnda yie na obi bohu mpo a obeyi ato wo yie. <hesitation> Sɛ obi bu wo a onntum nngyina w'enyim nyeyaa wo, onntum nn- mpɛn pii no ɔnnyɛ wo bɔn. Eyɛ no adze a ɔnam obu a ɔdze ma wo ntsi mususu dɛ obotum ɔbɛka mpo akyerɛ wo ntsi me- m'enyi gye dɛ wobobu m' ho asen dɛ wɔbɔ dɔ m'. Obu mu no ɔdɔ yi a yɛka ho asɛm nso wɔ hɔ.